Jää e ñóó ro <hesitation> e ñóó ba ii quesó xa jö, e ñoo ba ii queso e ‘nii’ e kiera jö, xa quesso e dseli kiä’ jmy tǿǿ’ kiee’ kuⱥ iⱥⱥ’, kiä jmy tǿǿ’ kiee’ i nii, kiä jmy tǿǿ’ kiee’ xǿǿ lóó e kielaa’ jö e <hesitation> e faⱥ’ ta’ e xin quesillo jö queros e dsa li xïï’ jö e joo’ re kiera kiä’ ý, e kiela’ jö xa ba kää fyy ga jö e xin queso panela, queso manchego, queso fresco, jää xa ba queso nⱥⱥ, kiä’ queso Cotija, e ñoo ba queso xa, jiⱥ ma maa jmí’ xin.